La mina mono bono yi leno kɨkɨshan na da dape miya mono ambo mono, mindanoru kwarangin mono amu dapɨma la mina mono amu ta bo kumbo, yerei ana dumbo, yerei ana ta la gaawi addu'a, na na la talagaawi addu'am wom na yimai na dape miya mamu miya, ambo mono moi gorono na dapɨmawu ye kumbo, amu gaa la likalikart mɨ karkat, amu yimgima, dai mi kɨ umbo mu ye yila bo ye yila bo mu yildimu, min porma bo wom dai wom amu yimai ɓanje mɨ ye kumbo, mu ye kumbo gɨn ko puro gunu, bila yinge deren mama mu ye kumbo ko puro guru bɨla ɓare muni bɨla yinge muni la pormma shang do ki bonni min kumbo purogum bila yinge biimu bɨla ye kɨra mamu bɨla karemuni la karɨma mani, kida mɨn la anni dai wom amu yimai dɨm bomu kumbe puroguro dong. dooma do mu poɗomu dong mu tamu ye wom amu yim ai me ɓangje mu yilemo ba shang mu ye kumbo na ɓala do ɗo kɨkɨshang wom amu tɨmnimai bomu ɗɨm kɨlang wai ɗwal k umatlu ɗawa mɨn tai ɗuwal kam at mamu bo tui gɨn amboi amu porma kɨma, amu bo wutauru. kii yanda ɓamu na ɓala na namira amu toro bo mu tamu toro gɨn amboi me na kashiwu boi bona kashiwu boi me ɗang ɗang anya ma gɨn mani kɨlang mumi shi teela. an taa mina koku ma an ta ɗuko sharap shi moi goro mu mɨ shi teela ɗɨm an ko ye womani. Shaka bo yini amu bo mam a ɗo ki pori mu matima toro. Min wutau ma na dulai kumo kiim na ɓala ɓaamui me. Amu ta bo wa utau mamu, ambo ɗɨm wun ta bo makaranta mawawu bo wai kukuku mawa ɗɨm. Amu bo mama ki poori mɨn bo ɗiiri mamu mɨn dorom yerei mɨn minni min ɗeenga dai ambo ambo wun ye woma la shakai shimi mi domo ɗuwomu mɨn ya kara womamu dai, la poori, yerei awu ta bo timne ambo gwa, yerei wun nene bo ɗirikiim yanda na ɓale ɓamu, yerei minta yi ambo gwatin mamu min mɨn ambo ɗaɗaubgb wub bo mama ki booni ki bon mɨ kɨ bo booni bo yeni amu bo ma mina, bo al lowo a monene, woi matin kil angnghu, amu biɗe goreni molwo shi tandei? Ku taka tunde gangiri, wana alawau, ah mollofa a tani ɗi ata ɗii bo wu ɗalwo kai bong aka ma bo labgoro lowoi kiduwa wakai alayan atan atanito aka biɗe goroi, aka ma bo law goro lowoi mi kɨda wokai aly kai gɨn ɗuko mong ki ɗuko mo bong dole ka taa goreni, mindawo lammai kima, shire ata ta bo shoowi, shire ba labturu shoowi she dooma sh labtiru ara bo matito to ta bo gwa bo la puwa da ma mina, mina mi am u namai da la mina gɨn ambo mongo lowo mɨ shi monana aka wamai shi shi woi shi dona kɨl angnghu, aka ma boyinge lowoi me. moneni yi mɨndei? Kai ye minde dumbo ɗamu wokai ɗokau. ɗalli kai pekimani ba ye shimi kai aka wom an jimmari Ɓangje kii na noko minai me nuni ana pate yero ko dai wom na yima lamnai nan na do gɨn wombotuma, bo wombotumai nani ana taa bo lammai da mina mono, ana ta bo lamma yi ana ko kalla, an ta bo lammai wom amu tumai gangɨre. Kii kidiije, gwa a yimu woi a jaɓɨmo toro, a share boiji kaamo dai woi bo mira yiki'u dimbo ko taku bo yinge wom aka wamai kai doma gɨn wombotuma kai ɓomai miya, bo wu tui, bo ambo mong o bawu tui lɨmmawu kar kat kaima lɨmwo a gandeni kai labiri kum aka ɗuko sha raap kuma kama kumbo puroguru kii yanda yi puroguru dai ɓiyema ku birshang dai la jgnjang ma yik kɨda wom min yimai la duko mamu. Wom gwangenɨ na mona ɗɨm shimi kai mami wutau mongo, bo lowo gunjo ana lammɨna mongo ko la a porii shimi ko la biri ma shimi a tato tan dei? Ka bɨde sherei sher eri mandeu? Ana yiwettu ma ta jaɓe koro kangre ana ko goto mondo mɨ mande she gato tondei? An ɗɨm gwang ka bin boi in lorago shė yiki dai any lowo mami shi ɗuko gɨn mandei? Ana shirė ɓangje ɗɨgɨm, bo kai nako mina mɨ gwanga aka yinge bii lowo mongo boim shi gaama wun ɗuko gɨn mandei, lowo mongo mande sherei, woyi shimi ɗim boka yinge laki bo ka yinge laki kai gara laki aka bin sherianni ana ki porii ana ki bɨri, aka kɨnke boim lowo mongo shi yikiu, bo awowo paipai waka bin boln lowo mopngo shi yiki, ishi mi na ɓalla bo lowo rango ka bin sherei ka bin na lambe boa doni, shi lowo yiweltu. Ɓangė wom na duko banje woi gwangnhu la bangjė bo kai nako min ka apuro ambo wom mɨ gwang da jaman a aateni kaap woi jamanni gwang ɗɨmɨu jaman a kagheli ni woi kii mɨ ɗuwau. Bo kai nako mina ka duko shaarap ka woi boim aka ɗuko gwang ba jingilėni ɗuko paniu. Yerei mɨ bannje woyi a doni jingɨle wuni, yerei amboi wa mawu ana dɨleworin, yerei wu gawu la nai wunduwo ɗangn kalangngh kalangnh a piner ma ana duwa duwai um wu dowo jabumu woyi woma yere yashik jaman a kaagheleni ko mina mɨ matumu kii yadda mɨn ya ɗokɗok mɨn yinga woyi mɨ shi yɨma la duko mamu mini moi ɓamɓɨren mu ame shen ma ambo mama. Kii yadda bo mu yinge laki, mu yinge laki mu yinge ambo mamu yinge boim mɨn goto boim min ɗuko kiii yand, na nako mina yinge bolmɨ min goto woi mɨ ɗuko kii yanda na ɓala ɓamui me, shi mi wutau ma nako mina dumbulo bo kai na dumbo kii mɨn na yala shang ka dape ambo mongo bo kai natala gaawi addu'a kai dape ambo mongo, ku ɗuwo ku ku ye kambo ku duko ku rohon gɨn ambo ɗɨm kii ɗukoma kai gɨn ambo mongo ku ɗawo daidai dapemai ku ɗuwoku ɗumoi, bo ɗuwoni ɗumoiyi me ku kau tai gaan an yima gwang, kai ɗɨm wutau mongo ma hamnai bo an yimafa ka yinge lowo mongo woi shi lakarake bo shi lakarafe, shi la makaranta pɨlandei? Shi do, shi ye mindei? Ka launi wutaumi an yima ka dai wutau mongo kaap bong ma ɗuwe ko bong, wutau mamu ɗɨgɨm woshe kallau Mu yinge laki, mɨ yinge laki mini moi ɓambɨren, moi bimma, mu yinge laki dopin ambo ambo gɨn moin bimma mu yinge goto mongo da boko jabɨko ɗawa ambo moi biwo wuni ma awu taa jaɓɨmai kɨduwa wun yinge goto mongo kɨduwa ka gaan. Woi wun bina won gingging gɨn wom gwagnghu wom kai yimai bo gingging awu taa gloroi shimi gingging kɨda wun almai gwang bo kaiye wom teet awu ta goro me teet sha ɓiye goto mongo mina mongo a ɗɨman suko mɨ teet ɓiye jabima mina mongo ɓiye goto mongo ɗɨm ko wom gwang kishimi ɗim mindewo ka yinjere kiduwa she do na woi, na aimowo duko nami na daga shang yadda mɨ kai pata yero shere ma baɓa an yima gwang, ata pate yerro ko lowo mondo, abo gumi yanda, laƙirjendu, ambo ambodu, gɨn bebiru wun bi dai dei wom ka bina aka yima shira ma she gɨn mondo bo wutau la minai, la ɗuke mongo gin mindawo, shi mum me mɨ ɗɨgɨm ɗɨm, wun wai yere tamiye ba'in po'a po ɗuwo wo wun ma mina ɗɨmɨu wun daa hanne mina men, wowun damawa gɨn dama wom dama wuna, wom kowu dang, wom awu yimai wun yimai ɗang shi ɓa ba an yima kaio nako mina dai yerowo da ka dai kaitako mina wun goro kai ɗɨm kowu, a duwoni dole a duwoni durwo ka yinge ɗuko ma wu lan ɗuko mongo kaap kaye shimi woi gɨn kɨkinkau. Wom min jinddai ɓanngje kai maami mi gwang ka yinge. Woi yana gwang ka ɗuwoka na kumbo. Na dera woi ishi kumbou ana wom wokai yiki kai yiki ka ye wom aka yimai ka ali ka tai dimbi ma wom akai tumai, woi taa bo kumbou na tiishik kai ta bo. Kumbo na nungura kai tabo kumbo, na larpu, shii u wun bunmamu la, duko ma mu ɓangje nene duko mama ɓa an yima gwang, mu ɗuwo bo mu yumgum ban baanje ganman. Kai ɗuko mongo nako mina boka wui yumgum gaawou, yau bo ka ɗuwoko dim bowu ɓongou ka ɗwoko na yau yik boko lowo ɗɨmiu, ka ɗuwo na mi na yau yik boka moi dɨ bo wu ɓongou da wa kai lowo ɗɨmɨu sha ambo mi ɓanje dai wun gɨn pangngha, ana ambo mi ɓanhe wun gɨn wom kowa anya ambo mɨ ɓanje wun ye wom awu yimai kɨda wu kon kow, be kai mami ka ɗu woko bo gongowo yiki, na ɓale bo ka ɗuwo ko na kumbou, kida na dera woi shi kumbou, na dera woi shi lɨmbirwo ae shi mu na na bogongo woi shi jinda bunnenu, ɓangje mu ja le koomu ana ko mina, mu yilemu bo nong mɨ domu pa mɨ lau mamau da bunen ɓangje a gani mɨn gɨn ali mamu. Kai mako mina awu do sharɨwo alii kowo kɨda woi kai yira kau, kai limbirwo, na mima shimi woi gwangnghu bo jaɓe koowo bo mu jale koomuu, mu yire jiye gɨn wom koi wom amu yimai dai, mu yire mu jik gin wom amu yimai dai, mu yere jik gin wom amu ma jin boowo wom aka yimai, ma yinge wom aka yimai dai wom amu yimai la ali, dai wom amu yimai la mina, mu yinge wom amu yimai daidai mu yinge wom amu yimani daidai, bo kai na wutau boko wai ɗuwoko biu, ka ɓalmai aka ta bo wutau, ka she kara liwo kai ɓalmai ai me me, me me me kai kashe lɨwo wal kai taka bo wutauu shi woi gwangnghu.